Unkoo náfanir, náfanir mëënţíj uwël ţí untáb ţí këëyëlan pëëncoran umpaţ dí untab. Unjá bëëtákáala núurënteen uwël. Ŋal ind bá ţáfal sá ndëënţúwa koonteen uwel dúunonţëntël áa náalabaţee nëëmaŋ keempíinţ. Uncíwun náfá utele. Këënten ngënko ngáanjee ngëëmpar ţí umundu, unjúngar wí, wumpëntáar uwí na ngëloŋ ngënko ngëëncumal.